Niom mawendyee nnom scalera na niom waa scalera na nluiinaꞌ naquiiꞌ waꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nncwiñomꞌ nacjooꞌ wꞌaa joꞌ na tijndeitinaꞌ ndoꞌ waa ꞌaascalera na quilꞌa nnꞌaⁿ ñequio tsꞌoom na juunaꞌ nntꞌiomꞌ juunaꞌ yuu na macaⁿnaꞌ na jawaaꞌ yuu na ndye chaꞌxjeⁿ na jawaaꞌ nacjooꞌ wꞌaa mati oo na nnda̱a̱ nntseicjoꞌ cwii ta̱ jawaaꞌ juunaꞌ chaꞌ na matijndeiꞌtinaꞌ nncweꞌñomꞌ joꞌ yuu na nntseicjoꞌ ta̱ mati niom ꞌaascalera ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na nnda̱a̱ nncweꞌñomꞌ joonaꞌ niomnaꞌ ꞌndyoo nataa na nnda̱a̱ nncweꞌñomꞌ wꞌaana na ntyjonaꞌ nacjooꞌ nta, mati niom ꞌaascalera ndyuee nataa chaꞌ na nnda̱a̱ jaawa tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncweꞌñoom tsꞌaⁿ oo niom ꞌaascalera ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌana chaꞌxjeⁿ na natoona joonaꞌ.